يعني في ليبيا العطلات الرسمية بتكون عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر بيجي بعد شهر رمضان المبارك وعيد الاضحى بيجي في موسم الحج واوجاتهم بتتغير حسب التجويم الهجري وتوا في عيد الاستجلال بيكون يوم اربعة وعشرين ديسمبر ومتل يوم الشهيد يوم سبعة عشر فبراير وتوا يوم العمال بيكون يوم واحد مايو